لعبة بلعبها لوحدي مثلا مع انها لعبة جماعية بس اوقات كتير جدا بلعبها لوحدي بابجي لما بكون زهقان مثلا أو مفيش حد اقدر أكلمه دلوقتي أو مفيش حاجة اقدر اعملها بروح للعبة بابجي بحبها بصراحة وهي لعبة جميلة جدا